nunɛ uwan na ami vɛ tonu hibio fua fua aro mina a mi di be nɛ <hesitation> fua fua a di diro be nɛ fua fua diro be nɛ yan mi a nadimi ro a woro ma be mɛ oyi-ro dɛ mu han vɛwa bia mimi han han vɛwa mi bia bio mi bin concombre ra mi bin han legume ra mi bin oda a hi ca han a o wɛ wa doron a o zenu za to o o hibio se han